Monghalamwenyo yoye naashi nee tayeende taiholoka ohoende nee too toididi toti kutya oo mekulu okwati ee inandivaka ounyuni nande nanduu tondoke ota nduumaneko ovakainhu ee ovahapu itovamane onghee oshiima aasho nee monghalamwenyo yange oshiinyengahmo nee shilishili ngaa imwe weitauluka watambulako elombwelo olo wapewa kwali komukulupe ndee imwe weitauluka nokonima eshi wiitauluka nee ohokadilaadila kutya ohoo shonumba shongadi shinya ndalombwelelwe shinya osho sheetelange mmboli shaashi ondeshi tauluka molwaashi kutya mboli ee ovakainhu ondeke vaninga vahapu ondevatula mumwe kwoo okwati aakainhu ee nande vakendabala itovameko ovahapu oto popapala ashike keshe umwe owemuhala owemuhala osho shekeeta kutya Efimbo limwe ouna ounona aapa naapa napenya ove ototi ohh ovakainhu mboli itandivamane shaashi natango ohapeya ndapumbwa maala oshili ashike omalaka oo oheeya nee teekutu omalaka oo eyanee taekulimbilike nomalaka oo ohaeta nee ulipule ove uninge omatoko elinawa maala efimbo twaalombwelwa owaatambulako ashike inwaa tula moilonga maala konima eshi wamona mboli kutya mboli ee omalaka aa owatauluka opo nee holaluluka opo waatule moilonga shashi otwati kutya ngenge nee owaningi ngaho aishe otaikakala ili nawa shaashi onghalamwenyo yoye otaikakala ili mondjila nonghalamwenyo otaikakala yayuka komesho nawa shaashi owauda omalombwelo ange poo opo nee natango wekiilonga kutya elaka lomufi nalo ihali taulukwa ngenge oweli tauluka oidjemo oto imono poo opo nee kutya ohoo elombwelo eli eshi ndeli lombwelwa ondeli tambulako maala efimbo limwe ondelitamubalako ashike nokutwi kumwe ladja kokutwi oku ndee talii kokutwi kukwao ndee eshi ndelilombwelwa ee okutwi ina ndikakwatwa ndili patelemo ame ndilitule moilonga shoo osho kutya oshanyika nee oshiponga nohasheetele omunhu kakele ngenge owatambulako ngaashi ngoo amwe waatambulako ngaashi unene kutya inokufa oinima ihefi yoye inovaka otwaa tambulako ndee inovaka inokapula fyee epatala letu ihatupulu inokakonga oinima ihefi yepataleni aishe oyo nee ondeitambulako notaikwafelenge shaashi okwati kutya ngenge owa kakonga nena otokelimonikila otoka tondoka otokaya eemwengu nonde lineekela kutya Ngheendili nawa ina ndiya eemwengu ina ndikakonga inandi kapula nongenge napamwe ondeshininga ondeshininga ndiheshishi maala itashikwatange shaashi osho kandishishi osho inashidja kwaashi ina nditauluka ndee natango ondili modjila nomolweendo eli ndalombwelwa nomalondodo aa ndalombwelwa oo handi shikula